إذا تبغى تسوي جهوة حط موية في غلاية وسخنه، وحط ملعقة صغيرة من الجهوة اللي تحبه في فنجان، وإذا عندك مكنة -مكنة قهوة، حط ال الجهوة في الفلتر، وصب عليه موية مغليه. وإذا تحب الجهوة السوداء. خليك على المويه بس، وإذا تبغى تضيف سكر أو حليب حسب ما تحب، وبعدين تري شوي عشان الجهوة تتنجع، وبالعافية.